اكيد هذي طريقة تحضير ساندوتش اولا اختر نوع الخبز اللي تفضله جهز الحشوة اللي تحبها سواء جبنة او لحوم او خليط بين الاثنين حط الحشوة بشكل مرتب داخل الخبز ولفها على شكل رول وسخنه على او النار كم ثانية بس عشان يعطيك قرمشة الخبزوبالعافية